कुळूप आनी चावी ही सगळ्यांचं घराणी असतात। कुळुपाक भितूंसून आनी चाव्येचं जोडी जाता तशें काटें कशी रचना असतात, मगे जेव्हा चावी कुळूपान घालतात तेव्हा जोडी लागली काई चावी समकी भितून वैता आनी उजव्यां सिदीन घुवणेली काई कुळूप उगडता आनी दव्यां सिदीन केला काई बंद जात। अशा तेरें कुळूप उगडता आनी धापता।